སི་ཁྲུ་ཌི་བར་ལབ་ཁན་དེ་སྐར་ཏོ་ཡོ་ཁན་ཕ་ཤ་ཡིན་སེ་ན་དེ་ནག་ཆ་སྐར་ཡོ་ཁ་སྟེང་ཕ་རུང་ནེ་ཀུ་ནེ་བཀོད་ཆེག་བྱེས་པ་ཆེས་ཕ་ན་དོ་དེག་སྐར་བར་ཆོས་དེག་བར་ཕ་ཆེས་ཕ་ཤ་ཡིན། ཁ་ཏའཾ་ཕ་ཤ་ཡིན་སྐར་ན་དེ་པར་སེར་བྷིམ་ལོ་པའི་གཙོ་གྱེས་པས་ཆུ་ཆུག་ཀ་ཆ་ན་དེས་གི་གར་ཟིང་གར་ཟིང་ཆོས་བྱེད་ཧ་ཕོའི་ཅེ།